Raha nianarana tà lekole tami'n̈y troiziem in̈y azoko hon̈ono amy ny resaka antely zay, irô zen̈y ankôtran'irô mamokatra, man̈aboaka antely, irô koa zen̈y man̈ano polinization. Poliniation zen̈y ami'zay zen̈y anisan̈y miaro tontolo iain̈ana zen̈y raha ataon̈irô zen̈y.